لاتفرغ اسبوع كامل بخطط كالتالي اليوم الاول استريح واتمشى اليوم الثاني اقرأ كتاب اليوم الثالث بروح البحر اليوم الرابع اجرب طبخ جديد اليوم الخامس اخرج مع الاصدقاء اليوم السادس اتعلم شي جديد اليوم السابع اسافر رحلة قصيرة ويكون اسبوع مليان نشاط.